أول أشي بشغل تليفوني وأجعد أتابع شي يعجبني يمكن مسلسل خفيف، أو فيديوهات جصيرة إذ في كتاب، أو مجلة أكيد بجرأهم ودي أكون بمكان في ناس ممكن أفتح سوالف مع اللي حولي علشان الوجت يمر أسرع وما أحس بالملل.